انا افضل انه يكون عندي القدرة انه اتحكم باحلامي انا لانه ابغى اغير يعني، ابغى احط لنفسي احلام واهداف عالية وقوية، ابى اوصل لمكان مرة حلو واصير فخورة بنفسي ويصيروا كمان اللي احبهم فخورين فيني، ويشوفون قد ايش انا ناجحة وقد ايش قدرت احقق اللي انا ابغى احققه.